Ny nakà zen̈y tiako man̈ano spôro am- amy raha hafa. Karà ohatra zao tsy ny amin’ny sal de spôro àby ren̈y fa amy plasy hafa. Karà ohatra zio hoe: amy terain, <hesitation> milomay amy lalabe àby in̈y karàn’in̈y zen̈y tiako, na hoe amy lakoron-ten̈a fo.